آیا تعلیم يوازي د پوهي تر زده کولو دی که د انسان جوړولو وسیله هم ده ؟

<noise> زه په اصل کې د وردګو ولایت یم، اوسېږم په بغلان ولایت کې. بغلان ډېر ښکلی موسم لري. دوه فصله یې ځمکې حاصلات کوي، او او ښې مېوې یې د مېوو په وخت کې خټکي دي، هندوانې دي، شفتالو لري، او د غله جاتو او غلې په برخه کې <hesitation> وريجې لري، غنم لري.

که انسان احساس نه درلودای ژوند به څنګه وای

کومه لاسته راوړنه دې درلوده تيره مياشت کې

عصري تعلیم د نړۍ د دې عصر ضرورت دی. داسې ضرورت دی چې د عصري تعلیم په نه شتون کې انسان نیمګړی، څه چې هېڅ وجود نه لري. عصري تعلیم ډېر ضروري دی.

په ژمي کې کله واوره وشي، موږ باید حیواناتو سره د خوړو، څښاک په برخه کې مرسته وکړو، ولې چې دوی په دې وخت کې ضرورت ورته لري.

د انسان څېره او ظاهر د هغه په بریا کې څومره رول لري؟ څېره یوه طبيعي پدیده ده چې انسان ورسره زېږېدلی دی، د هغه ظاهري حالت بلکې د هغه خپل په لاس دی. وايي چې د انسان روزل دا د ټولنې په ماهیت پورې اړه لري، چې ټولنه څه ډول ده، په کومه ټولنه کې دا رالوېدلی دی، په کومه ټولنه کې دا ژوند کوي. یعنې انسان کولای شو چې په پرښته هم بدل کړو او کولای شو د حیوانیت درجې ته یې هم ټولنه ورسوي. کله چې انسان روزل کېږي او د انسانیت او انسانولۍ خواته سوق کېږي او تعلیم او هر څه ورته برابر وي، هغه انسان کېدلای شي چې د هغه برخورد د پرښتې تر حده ښه شي؛ او که یې ونه روزو، همداسې یې خوشې پرېږدو، د هغه انسان حالت د حیوانیت خواته ځي. نو زما په نظر د انسان څېره او د هغه ظاهري حالت چې دی، د هغه په بریا کې البته د منطقي لحاظه کوم اغېز نه لري، خو که د ارواپوهنې له نظره څخه ګورو، کېدای شي ځینې مثبتې اغېزې درلودلای شي چې د هغه شخصیت په ټولنه کې په ښه ډول معرفي شي او ظاهر که همداسې کار روزګار وکړي، کولای شي چې دغه <hesitation> دغه ظاهري حالت خپله کې راشي او بدل یې کړي.